Karazagna piso mba haiko: <hesitation> pisodia regny kary zany, avy eo koa misy piso telo volony, regny le piso tegna miteraka matetiky miteraka ai, avy eo misy piso roa volony, avy eo koa misy le piso tonga de mainty be regny, misy tonga de fotsy be koa.